Preferirìu avei 'na biblioteca cun tüti i liber pusibil përché a m'pias tantu lezi, ënvecce l'art a m'pias propi pa, a m'enteresa pa përché capisu pa ël sens di cuader e a m'pias pa dizegné e pitüré